Nruudutuma, nka nruudutuma ngo buumani. Ibantikama, ghune fuu ruuduma go buumé, dii nkanjima. Mune ngo buumé. Ngo docka mo gnooju dé, nfuu docka mo sééne-ngo-an-kuurma. Nféé sééne.